Kua sërëtäpe oime jeta ɨvɨra kɨra reta oyeesava, öime coco, almendra, zanahoria, opaete kuare mbaetï semaendua, yauvaera möara, jare tembiu peguara